Madyu yë queso du a'ax ya'a adyun pero jakyoyëch dun i'ixë mëduntyë ëch dun tyam nakapxayn ji'i yë në queso, ji'i yë jamumpë, ka jamumpë, ji'i tams pë, kë tams pë, yë t¨]et's queso, ji'i yë pat'saps pë, adebyopë ji'i yëbë yë queso guadalupana a'ax dun i'ixë mëdë lupita, yë manchego, pues yëch ëch dun ya i'ixë dun.